Cwii catsuii chaꞌ na nnda̱a̱ nnaⁿnaꞌ, nnaaⁿ juunaꞌ ñequio cwii tsꞌo̱wꞌaa sa̱a̱ tichaꞌtso lꞌo̱wꞌaa nnda̱a̱ nlanaaⁿndyenaꞌ cwii catsuii niom tsꞌo̱wꞌaa na xꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio cwii catsuii, niom catsuii yuu na we tsꞌo̱wꞌaa nlcaⁿnaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nnaaⁿ juunaꞌ.